Raha hoe hanamboatra sakafo tsy misy hena nefa voalanjalanja sady misy zay ilaina ara-tsakafo rehetra ao amin'le sakafo 'zany, de miezaka zany a mihinana voankazo maro loko, de solon'iny hena iny moa zany mazava ho azy a, ny atao voa- manao voamaina matetika ianao, de mihinana atody, mihinana vokatra avy amin'ny ronono, zay.